<noise> este or lëꞌma or c̲h̲ak ti lni nap siama c̲h̲ow idoꞌ xwiyma lëꞌ minn xgitna o sia minn c̲h̲oꞌl minn c̲h̲ow idoꞌna este or xgit minn nak guꞌn sdzaꞌlc̲h̲ema siama xwiyma lo minn lëꞌ minn kë gilugit <noise> or lëꞌ minn xiu ti karipeo sdzaꞌl ldoꞌma xiama xwiyma lo minn‑na lëꞌ minn dzob ngon dzob xgit, ndzun c̲h̲ak.